Kalau untuk adok organik biasanya mahal tapi kalau ini ita taseo sona mahal sona ini otomatis pasti ini <hesitation> lalaku agak kurang.